Mii e̱e̱kə rearar waza miiz pinnak. ekə gamte na waza miiz. Ko kuma na yangiya mii rei. Nok yangi mii, ipi ree gənŋa. ekə gamte merik, enak kamtə merik. Gəə gebən ekə bəa waza mii uzaew, ek gamte merk ekə gamte, mii ekə doasu ina pu gorungkpa rə dəllən, ko kuma ekə do̱o̱su, na e̱ gweri e̱ gam dəllən, enəkə bante ke reəre. Gə ben ekə gerte, ekə re ara a kaakən weesak rə, mii kə re arek re, ekə late weesak mii, ekə late weesak, mii ekə gəte, mikə gətekə, ina kə doo paka billək pu ang nk ree, ekə ree ekə gətə paka billək, i e əkə reə waza mii, mińa kə ɓəə waza mizzə, go nkə gaptə na waza miiz, ekə gamte merk na yangiya ulen nə yangiya miire. So gəben ekə gəte. Ekə gamte dəllən ularə, mii kə ree dəllən elire i re lak weese. Mina ke late kə weesa miiz ko yankga bodunkai yanga kosei ka ko bo dunka ko nanya kam, mugi patə nəta ikə buraa səi ekə kən weesa, inko buro nek sə ink kən weesə. Daga ere, ekə rutoo erə ekə zabup gwa. Ina kə gə tə gwa ina ekə paka billək pi an ekə ro ekə getə paka billək. Mii kə getə kə paka billək. Do̱o̱kə don doma gamna dəllək so gəben ere. Bill nakə rusei gə, eka gwete ara iding waza gəye emari hankə rəse rez. Buta gotoo. Ina kə re ekə gwete də ata etə. Na ara kam tosatə. Ara nən zakətə kə'a. ara go̱o̱sun mar popsa marék ka, ara go̱o̱n ko anya ko anya ekə. Patə mii n kə gontə kə. i kə gətə pakka billək araə bill pagən nə mazak kə. i kə dəre, i na kə dəkəpuirə, i kə gintə kə, mii nəkə o̱tokə. Somoi ikə sə ikə gəte dəllə ro̱o̱nə. Sə ikə nəce éceka go̱o̱ka mii reka bill pa, nok ko ənya maboro. Ma nacee ekə gonka mo̱o̱ rəka re bill pa pakə. Iboro tomsa zooka se, reekə nok papka kə billəl, n kə ii in no̱k paka billək. Gəben ii ekə re n gwentə ara da'a ŋ putasə pinnak. Ikə o̱tau, n noramii ron ikə otou, n noramii. i kətanba. Giə ben ikə re aro̱o̱ ukare ben irar maza uza menenk pə kə. Ikə lakə weesə, mina kə la kə weesə mina kə kit tə kə weesə, n kə za ikə, dosə yangiya ro̱o̱, iya i pu zakəi, ika esei weesə. Banda i kə iya ipu bo̱ru an dəya, ikə esei weesə. Banda ikə bo̱o Mii n kə rego ara i dəren mari no̱k geka paka billək. Bill n kə doserən, n kə reren aran idon nok geka paka billək. Ara reka no̱k geka, paka ina delləro. Gəben ikə reren ara idon nok ko laka unə ko zaka izan an ənak, ikə reren. Ama iran hu ka, ina boro neta reetə, mo̱o̱ maza amek arapa. Boo rega se i areya. Reka arka go̱o̱ gon ina kə do̱o̱ ko rega aruka, go̱o̱gon noka arə gbərək no'a mo̱o̱ireri. Reyak n ketun, are n buta gowuntor agendə netə bəse-bəse. Ameban ametə n a menan, i metə men. A eni bərəka no̱'i, nok wure ma, mari egəgi ten gək ren. Uren ma iru ai ere buta gooto'u. Sə i gbətə no'a iyen toto'u moma ya ireren buta gonte buta gonto sə i kə gbətə no'i. Bada gbərekə no'iren mai mare atək kə arək ra. Ma gbəpu'u, a gak-gan a mek menen n a gbəkin na maiz dəllə ro ank. noka rei ka ko a raya go̱o̱gon. ma mon kə bo̱o̱ regə ko araya gbəreka no'i. Gbəben reka gam na dowa'e daseka su'ui. Muna n bo̱o gawə gommu zo goɓa. Ama maru an mare arukare i re e gamte na mari, i datete sw'ui a raeki ere. ma ruto ma zabu'i ma iya saka ma i sundukakan. I boo gawo na hura ase an tinka pan pa. ru'u rebubu t ene ma gee gon, ma na ru ma re. Mo̱ re ma, regetə paka billək ma, iya ekə paka billək kə ma, ma'iz n kə gwete sə n kə pukə na'i, rekaren billək muka ma. Moma akinpu rek gwanta billək tə. Nok an ya arek n baka uləi. Nok ga rekə re dellə lə dellə na dellə go̱o̱gon mona muge bo̱o̱ gawo'u a, mugo. Go̱o̱ba ama regə sem. Ma regəmsem paka billək ma regə mala ina mondei bo̱ga ina de, pat i eni go̱o̱gon. Do'sa ka don do'máa gamma dəllək kə, noka re gamna armugon go̱o̱ba. Rupa i rega, ma regə ká pu, billək pa bo̱o̱ do su ka don. I gwəren no'i ka, gwəben ikin ina gamna dəllən. Bila regentə na pi. Dik gak i rege. Billa regəte na pi pa bo̱o̱ a gawon a oro billək pa sə n do̱o̱sa. Inaa i pu go'ok rondo. Regəte go̱o̱gon ha gana zu'ka'a bo̱o̱ go̱o̱ba. Muna ke ma ke gooka ko araya a benk benee i gwəre nót mo̱t. Inaa go̱o̱gon bo̱o̱ a memen. Ma ge goka ba'a bo̱o̱ a memen ina'a bo̱o̱ ron ba, a gank na duga a donlorokan a mekə ina'a bo̱o̱ ba. Ama ma ke ma puregəte a bək har. Ame men ina'a bo̱o̱ron dəllə ron an. Billək bo̱o̱ do̱sukai noka regə ka kolo, ma kə an sə a dək ko gere ma, a gote kwa mondo zokroí í bo̱o̱bon tomse wesawə. Mo̱o̱ gawə are muko tinya, soka munk, yesabandi a mondai zogon wa i donduka don, nok a ya i gawon a mugo, a rego pa ba. Nok ka'a rek rekəta-a go̱o̱gon, rekətena ben nok pak billək ben go̱o̱gon, rekəte nok faseka ma go̱o̱gon rekəte nok laka ina'a dəllən ma go̱o̱gon, rekə nok gwerka no'í ma go̱o̱gon rekəte nok dakin ka na wurə dowen hur ma go̱o̱gon, regəte nok gowuga n nasek wurma gamte gam dasəka zur muwen teka wurma go̱o̱gon. Noka regegə regetə kə ina'a sukan ni ba go̱o̱ran lamse lan kwa'a zuukni sə a boro ina'a gohuni. Ama ma gawur are muko, a gak dənma. Wulla kuka re a gabə kusə. Nok ana'a arege pa. Regetə. Tor ka ina tokaro bo̱o̱- bill na gerisa ma tor, ina'a regəte sé ma re bo'utere. A o'utok o̱o̱ net genya'a. Are huka re ma, a se ma agi putuk na'a. A kwate paka billək. gowuka na ma medə geka oaka bill ka pak, a wugaren ma ke mare pubo̱o̱ akin ina'a toka i na bo̱okin ina'a gakpin del button roo nan, a kinte aréé ko na weesə ka, ko ina a za'a burok se a kin weesa ka. Patə se ma ke ma regi goka. Are wuka a pe'ik in se a regi buta go̱o̱to, se a yikatə. Are a kin tin kin weesə. Are wuka re a petə pen inin puta go̱o̱to se a totun erə se i kin weesə. Ama ma gan are muko. Kin ara, a kin pa. Noka rei regetə go̱o̱gon, ma regetə bo̱o̱ nok latre bo̱o̱ go̱o̱go pa. Ma rek nok ina a goban uru bo̱o̱ goba'a. Ama regəme nok palka billək, ko kuma regemen se a kolo se a kine ina a bo̱o̱kon a bo̱o̱kon ina muron ina bo̱o̱kon ina muron ina bo̱o̱ka dellə re n. Ma ke bo̱o̱ta gowuto bo̱o̱ akin. Ma kekə buta gowuto bo̱o̱ a gweritə no'i moí. A bəte a ki reare mo̱o̱ gamwe aran muko. A gang n duga dunlo ro kanka. A bək pa. Noka regek a ke seare kə. Ma re kə pu, a bənin ma re kə pu a ganan dellə wesak we. Ama ma ri'gə pa mo bo̱o̱ a gak me'əsəs. Me'əsə bo̱o̱ ina ko ba'a née billək muka. Ko bill ma i meəsə pa ko saiko a marii. Nok karei a regə se a kolo sei a bə'a dəllə ron a n. Regəta atə i kə goka ko wuna awukare rum a re na yagiyan ya i kəte ara yakə na yagiyan ya i kəte ara yakə. Í za a n regətei gamti, i kə re kə pa i kə za a, n se i kə bəsai ba. Reyak ina ape bo̱o̱ranan í kamte ba̱kú wə nok rerk a n kamte reya regəte kamte rə i n reənin. Noka regə kə kamtə reya'a regə te kamtə ina i nei. Nok ka rək a regə ka la ai, ka ina dəre are kala pa ya, a ru arə se a bəse zur ti dəéé. Ka gamwu aru mukə pa. Mo ná gamwu a muko a bə'a'a. Muma gawu arə muko á bəá ba. Ama ma pi reketə pa a meman ina á bo̱ron, i bəáí giben a kin a gamna dellən. Aregə a ke nan i re buta go̱o̱to ma i re a gwertə no̱'i, a kə'an are ko ara ya gon nigeria'a an ma a bəa'a i gwere no'i. Noka re kə ka gamwu re pa, a rigə sə bə'a. Sə a wəre no'i ré. Billək pa kuma sə na do̱o̱sa rə. Rəgəte atə ma re o̱o̱ka ma, ma rə sə ma bəte makə, sə ma gəte ma regətə mo̱o̱na rə numoru ma yinketə unan ma. regəte, mo̱ na re urə dowurə sə na gamte ma atasə gamna na do̱wek kə. Noka rə kə go̱o̱gon ka gawu'u arə muko pa. Mona runanma rə uri yangire, ko ma, ma rə uri do̱igamarə ma re ya morere sə ma gwerti ma e nima regəti ma n ape dəki an n an səí re kə, rə zi pa ba'a mona ke n sə ma re an ma, reketi sə a koto a gante a detə mari yei, noka regək, regeti go̱ sə mo̱o torko ina regəte sə inke dekar sə inkə regəti pa, an a an ma regeti, ketem dé'əan keméé. Ate dəate ma regeti kə tem dee n a da'ite rora'ale ma urma rekəti. Zilika nə ara aren n ma. So noka re gamna ge ka gamwu a muko pa'a. Sə a farsə kwa'a aii, irə kə pa sə a bəa'a irekə pa sə a dəsə zur n mari, n re ge pa sə í mii n a bo̱o̱ron. a re ge pa sə. Bill bo̱o̱ sə dosa'ré. Ka gawu armukə pa. I regegə pa akoli pa